Yeah iri eliehbitchong nten ehh chi ifue A'kpé ichule béé tén Eéhtchong lehhtórr puat echeh temmu uráng euàah; bitchong bimáló Ekperr réé órůggó ochůlewu, echu le óruggó edzang Eẇhó Etchen-tehen tsetsetse oůbelep o'h sue-suehh ewho odzang E'whó ofelebelep; epieh befurr bēsarr odzāng oh sue sueh yea; yehh yea ikwurryi chi Akpo, odzang otem. Esimki, Eri-mènu-mènu odzang okperr oůarr. yea Eriri le bekwůorr, E'tchong ayie beh kuorr chi bèèquorr, Etem- fem efah bitchong, Etem-tem ifah lèèh Egarri oharr lebuam èbehh arè orilebeho. Yea eri- rie-le. mmberinyòng oh tem- tem wurang Èheh- lieh biborri Eri- rie-le ikep- įkep-ikwuorr, Èkùorryi chi ikep- ikwùorr, olieh. Eri-rie-leeh Elieuè behshuè, Elieliè bèhshù èèh, nten- are ofeh olam-lam ofieh kàmiarr ofieh adtohentchang lebelep, olieh ogep adtchentchang olieh ogep adtchentchang olieh òmiesuel yea-eriri.-leh yea beh kuorr chri Elieh lieh oruom Elieh lieh oruom ooh- susuel, olàlàikelùe-Eri-riele beùeh puapuat Ebeh elùeh, nten ofeyah Abeleku, ifufurr abeleku Elamlam èēh, biekwukwàm Eri-ri-leh-bi. Eririe-le ehh ehhm bamana eu̇elie bé bomana efefieh bé, Eririe lé bén ngáku bitchong ebienie abibieme beh-Quorr béngaku áre béé bishén ebie ehh; Eririele bifuala, Eririe le biefuala, Eririele beh njikoro, nyikóró elielié, elielie Akpe-mpuro, Akpe-mpuro Elamyam eehh, olamu owquor tweel Chinyi, E'queweh oyang yang, oh Oyangyang, alielie Eririele belie puat-puat-puat ábey arẽ torr. Eleah, Epièpieh be-mourr elier etshubour Etchong laeé burr echong ituey muorr oh gorki sab-chrinyi Ou̇ey. Eririeleeh bibe-Kwor chi befurbb E'norkinorri le-nkpen oh knor kiknori Lemkpen ofie kenmg puat odzang ohh kuuarri Ou̇e. Eriarie le-mbum, mbum tsueeh yie knorrki Eu̇er; Óweweh odzang ohh-dzub-dzub ééh lebélép, Owourrr belep knu̇u okiele-Omuén, Abelló Odzang ehh Oyàm yàm, oyamu odzang kénen ofie okwornquerr ofieh odzang ehh belep E'beh okiele omuen odzang eyie obani; ofieh opurri purri purri opu eririe le belieh arẽ béy bekurr chi béquél bikwel Elieu̇eh béé. Elam-lam abie, Akpomu Ukuel, Bikwel bimme mi chiki mal wurang Olierr mgorr Lam Akpomn wukwel mpuanki le-mbom, Akpomu wukwel Atiqa muar, mearle- mgor Lam mpronki le befor burn abami Kilebeye egorr-farki wushu Evili-belier preat abee eller lee buan abe aretor Ochuwe Okalemi. Epiepiekingi eyingi eniji eyelbki le beliers, eyelki le beliers, fins dierr Libée Clies eygh: Lewuyen Olichya ififier belien bemey bemje bemye because be-tcharm toharr eys Mien belies bemey muay Gemay chh biyam ehh ehh-way a gorguu Pipie dondonder mme Tie pie eyie Eyami-belie Enyi elich: bekum kwam Rogie le npnorr Eiwe biriwa Elie-lien bikukawan, Elich-lich bee mabuekh beemabuale beviewa teliwe tehuén elich- Lich Epuenki ehh onyehbeleb Ebeh odgang Even yie olilich, dich opuonti Omitsuel. Elie-lich en mangi mang tsuech eriwa Edzang efele nyin ayie Etsahtsah nyin efch ayre the fewa mang Eriwa; Enabuelle Ering Ekukna Exie lee mpurr Exiwa Ikep-Equorr Erina bitchong wising bengaku bee-riwa mhee ehh bitchong biriwa binyin birina pus pra pust abitie lieh Lyamkiyani lenten leyele leyiele Enyipieh